खाना खाए के खातीर विभिनन प्रकारके तरकारी सब पकाए जवेला उसब तरकारी सबमे नुन प्रयोग जावेला ओकार साथ साथ सोया तेल प्रयोग होवेला जौन कारण छे तरकारी स्वदीष्ट हो सकाइए उहे से यि सब के प्रयोग से जे तरकारी मे जे फरक आवेला आ स्वदिष्ट बनेला आ जयदा प्रयोग होवेला ।